<hesitation> Karazagna frômazy ndraika: misy frômazy le mazamazagna io a de misy le frômazy malemilemy, de le mazagna io <hesitation> io sady mety rapena, mety atao aminà sakafo a; de <hesitation> tsirony mahasamy hafa ananjy io a misy masimasina, misy karaha mangidingidy.